Nigna kue katsin rangine nigi murna trats tukui te kuenuguku tru katun i hna han, akue ngil ngil enigi akuko labin ahan bakute lawengi latu. Nonte mar hak hakats wenguku bakutna rhe gena hakobi haterke naga ni tsiama tra man tukui te kukui en gukui hna han i latu baktna lbe nigi tu ruei, bte lbe nigi tra mats pis lbenga mats kannan. Kue rhenge kto kapin megu hakats tar tra mats tukui latu tse buei paplaku nigi hatapenga mats tnga tse kirsa sinenga man marro tra tu mani. tse kiling nenga ruei te tati kte rumana ta lme tana pota kue ngile naga kuko la wi tis baktna hoata nigi swengu tsinhi tati lasengi ta yana. nonte sbesbe gakua nonte mar hakobi gakua hakats tar. ktomna mats kukui enuguku mne hahan kana Kumne yati sho haniga singi u tanu kto aku lba mats kakao. A parpara poata kue soata nigi tru sarepe nu lahto bakte lanigi muna mats kakao tu lbiku btna ktenga mats pruning luhatle nugu kakao kirasinenga munu kakao, kulpu pinenga man pana man kolka. ktomnu kakao engilna munen emas kantuani matna pitla pakkegen tru pum nona mats mar tukui te kukui enuguku, tana pota kue stangi tra ponok pon ponok kala paplaku nigi tsie langi latu bakutna kalpa nigi tru topioko te gi enga mats bna paplaku shu pis te sbengukulatu bakte hahue gen bakte nan nigi. Ko ngilngil enga kuko kui ki han kongil ktekte nig baktna habong ngi latu. Ko ngil ngil blengi te lhe wna ka ba kute kaningi latu E rhene hat hatutbutna hak hakobiena u <hesitation> uni tsiama tsa man hakats e tana pota kue lue naga man hakats aman niga ktomna kue hasaghe naga u has hasago ni han e hal halisinnu has hasagho ni latu. I latu akue sagsaghe nge kamna lmolmo a nigan toa te puhinna bin latu a ruei na lue hasaghe nama hashasagho tru pumal tamulu ngasne nonte te mar kukuin guku tra pota te kaka gaku tra mats tukui tar. Tana pota i tis pasu ko has hasaghenig akuko sila wi yabnu tis <noise> nonte mar ktonguku luenaga mats walala paplaku na lulto nigi kba swe guku akuko sta mats sei enga matsi wele te sotenga mats tepeko. mats kokou poso paplaku bakutna hakegen i ktolna bakte huhu ngi hatimenga maslu terko,"huhu mu baktna stegma tatsi yana tgaga,"tana poata temua wna ta kan huata kue soata tun sengu biana bakutna tspenga matsi yana balam teme tsupu num balam te huhu emen tru ngto Tan apoata lame kho kkikilu num tse kho mto paplaku num te rorou mulam i ktolna tsalame heru hinis num balam te nas emen te kaka wen mulam i ktolna. ktomnu hashasagho tar i han tra man pota te suste gakua man ka rke rhena le kagno menmu katun balute longlo num te ranga weren tsi balte tra remen bante rehena tsmar tukui te kukui engukui han rek, apota te katsin hagaghe gakua baku guku akue mas labinga makum te koparu katun i han tsa komas labinga han baktye langi tra makum te rehena lue kagno psa menmu yana tsa le kagno menmu kala ni rke na ko ngil ngil blengi yorhu. Yorhe nge mna ke lala nigi btna sei enga man panna lusu tum bakte tatin soho gi yasa nonte mar kukui nguku tra pota te rehe gaku akue stanga ni tsiama tra mats tukui te kuikui wenguku ko sagsahoh hanigantoangi. Kue sagsagho hanigantoa nigi te hla la paplaku gukui bna latu notskine muata ka kekti Ako sabla palaku tun nasinigi bte trenga manha longle nugu te uma wera man kala te ngla weren bakte halesalis nenga mats ruei kue haka tsinengi mamur aku ko mno ske manu tu ruei. Nonte mar kukui wonguku te rhe gakua kue sota blenga man niomi traman tukui han na na ko sbenga ninga hamna tanen tena kaka nugukui latu tsa kona hi tubtubei gnomenga rese te herko ri ko taguhu regen tra tu bere, tsa tu lbalba potutu tu hula tsa tu kirsa te subun ha gaghe gakua toguku. Noniku te katsin ranga happo gaku. noniku. <noise>